أولاً هأبقى أروح أشوف إيه <hesitation> اللي سادد الحوض؟ هل هي مثلاً حاجة صلبة ولا كده؟ هاحتاج إن أنا مثلاً أفتتها، <hesitation> ولا مثلاً سايلة بس كتير ف ممكن بشوية ماية اكتر تخليها تدوب وتفك، وممكن أستخدم ماسورة يعني <hesitation> معدن يكون طويل ورفيع بحيث إن هو أقعد أزق الحاجة دي لغاية لما الحوض يتفك.